Mi buran yidugo mi heba sare maunde. mi siga puldebbo am be ndottijo am. mi sigan robe am be bikkoi am fu. ngam mi hauta hore derdiraabe am be iyaalu am ta vonnere nasta chaka mabbe. lattan be do endindiri be yidi ko'e mabbe.